Pues acu puet pardon mapuechiu nakiet akiet pues ashí maíz anso roj y atotowand pues a veces achueliul parmakipiu gejan mongo jan jan amon de lat que o a veces atotowand pandon ma pueche inma makie akiet pues ñibeu awou awou ma mayambu akiep y pues atokey andomo keran ayan cunvaso a veces a kien pu y acu choc guiñey moda apuchiu pues atotowan ñibeu a arangu anok kiet indo pues ajoyuy kiel y yambu mayambu acuej makiw pero aloeshius quiriu quiriu pescaski lo queriu peats quiriu este aopshield para que aquiel mamon de lat que ji mambo ambio lialiul padon ma ma mayacu meawand arlan donma mi miliut tealonak y atokey pues acu natan choc. Pues ambu delán par mandu ñuun aj naich naich choc y atokey pues ñibeu este andomo piran que apuechanacu y ajku mich pues ñibeu ajiensu atotowand achu achueliu guesh guña cuej par parmajaun ñibeu olonok olonok notsoque na nashmit achueld nashuel mit parma nashin nash michx atokey pues ajowuow gueja arlok kokier y acu mi cuchuchuld aj aleliul pues ñibeu achichiuld achichiuld aquiel ata atatain miolonbiuw y atotowand este a arleliu ajtatu mi olom ñiubeu par manguey olonoy y atotowand pues maquier muñacu siquiera anok aki janden gunlala apalaliul o aquí aquí pair de enguy lana pambu par parma yambu acuej makiu y atokey pues ñibeu apue apuechau y acu so pues ñibeu. A arangu ruit maquie jushinguiu apojunmi mi cualul y este ambuma mayambu acuej makiuj ti al soelch akiu natex soelch akiu meawand ashon mold kiel kiet y atotowand pues entre ñibeu pues ajaguas de que apueche apuechain acukit natakit pues atowand apapa apaj mi cual atotoc mi cual y atokey mi cuch kild ama manchield mi mam par parma biel parma puch de de wesharkin atotowand par par majier mas sandich de enguy nadan mu pardaja matsan mi cual aran ruid apaj y wesh landoc ma maonda atowand natakit <noise> pues apa parma jaward de mas que ñiu chendojaw o parma jauw ñiu ñiñeu ajaguas de que meawand ñu meawand arga lok wesh wesh shiet pues at entre ñibeu pues apuechut <noise> y atotowand aku. Ñu sokil ñibeu pues maceimi queja aj aleliu atowand <hesitation> a achichiul y atokey pues yen akie parmajaw anok soke mi mi ta o mi no ajieru mi cualu atowand arangu ruid pa parma jaun guejan lu alokiu y atokey alielu advier achichiuld parma majaur ñibeu onde mas gueja ande guejan pa apayambu acuej makiu aleliu ande caguash akiu leagua lek kield kield ajon shield man akiu kien akiu e andoma pirian este tu marin doki leagua shonbu caguash y pues atokey meawand nu ayambu guiñey mod par map-map-mapuechiul.